O tua to natanor ati to vanatopo na roir ba sah ti matopo na roir ati sah sese na roir pah aran pa ma bon. Potana vakav mamos potana vakav san se, em pe toa pa asinano koh natane. Basan vavui buar kaoh nanema. Ubam toa sah nataer pean. Pa san tuts ata naono tuts kor madono. Kanaer mana pa an, ar no tua nanata voano ati, titoh vamatopo na rior. Vei tane oh tua voro pe upas. Ean sah mamatopo a rior kavava tsuts a rior, pa ar tete noa. Vate woa roir, pati tomama topo narior. Ean pah sah vavate nom a rior, pa maar wan tsetsako nom. Tuts ma tanaono daoma amakain dao. Tuts aperete kor mado na naer mapa han. A no tua nanata woa noi at tovama topo na rior